भात यानिकि चाउर बहुत मेलके रहतियाँ । जौनकि हमरे हम्मर दैनिक जिवनमे दिनरात उपयोगमे लैति । जौनकी चाउर हम्मर तिया हे ओइन नाउँ यि मेलके हे । जेहमे बासमतिके धान चाउर, मसुलि चाउर, जिरा चाउर, सुसि चाउर, खैर चाउर, अन्दिक चाउर, अन्जना धानके चाउर, करिया चाउर, लाल चाउर हे । यि हम्मर स्वास्थ आउर शक्तिके तहना बहुत जरुरि हे । काहिककि यि धानके चाउरभर हम्मर हष्ठपुष्ठ शरिरके तहना बहुत लाभदायक हे । उहिमारे हमके यि मेलके धानक चाउर या भातके उपयोग हम्मर दैनिक जिवनमे उपयोग करना चाहि ।